<noise> ibidi uwe mfumilifu uvulonde kama uvunakwe ukwisa indoto jako, uwesa uvombage kuno, ulondie ihera, ulondie ihera, akawi ukawi ulondi ihera, ukave nawipata ibidi uwe ufumilifu, kwae ukau- ukawa uvombe ibiasara uwesa upate aifa ifa isara. Ibidi uwe fumilifu, ukalime ibide uwe fumilifu ukuuku akapate kidoko uwese uvike ikidogo velevule, vawike ikidoko velewule, uwese witage, uvike ikidoko adi uve utimise aalengo gala.